Bu alada beshi buhuwho bag gar sadiya a ke yau bashiu shumenyi bu a yanzu hah i mag bag shi jiri abdag mepye ishii be beshiu ayenyen ishi beshiu usansan ishi beshi alleun budri dong jirikai mang yonda n wvi mpar behal ma ba yeimang, ama woi bag sha yi bag bag alada ba gargajiya da sauran su ma baye, məng asunpar bai ya zo məri pen mong kuma beshiu bai san mang beshiu rag sun ima shi beshiu bag bag shaa yi bəg bu ba a iyi bam rag tag yeh rəg san irəg ya zo məripan soo agunmpar ba hah bag rag meb yi jiri a irag kəng n rak kanf ba sansan n rag yazo marripen bag she re beshen jiri kaimang bəg zo ri. Ba zo bezam ma rag kad ko kuma jen nsahni bəg jen sahba bag ma dwag abog rog sa ba a bai bai ba rog abad swoh ba rag gbad wsohi daun yadda awah sir bazam ma sidy ima bag jiri nam bag dri agunpar bashe orag yake ndog bag ama dag bəg. Ah i bag mpar hah nah ibag jiri nam ku bai kad nudi ake funikan ake behahni bau sid she bagsid daun naishu ne bad rag gbad yi swon rag tag yi pinu, nhoo yi hoo rag swa apini yind yakamata ama ima babag woh nam bayeimang mare kai rag bai bairi toah nang bag wunza wuma bai dri ke abzi doung nama lepagkpag n yabo be surufuniri mang bag sad she na jiri, abag shriya yi bag agumpar bag rag shirya yi sag agunmpar bag bag shirya yi bag jena zay bag ya gshirya yi bag bag mpaar ba ibai dri ake yau wah ri duka so dan mmti akwai kinnau zaun <hesitation> dri yii mpar zaun bai kad yei ake yau dri a mpar hah bai kadhah ku tag, ku bag bai nəm ku eag tag ku bag gbana nəm kurag tag ku bag more kai nəm bə bəzaun ba m dwag nsaba yeimang nye yai ku abe buhar hwo bu gargajiya yi ri n yteyao ku abe wall ri. yani a mye yah koh bobe wah rihah na? Mzim kai mang sa yi abag shiriya yi bag ku a bəg sayi shiri bag ku dong jiri kaimang nang ma bag wunza wu shi beshin dri n rog woi zo agang dod man, nye dag bəg nye yan koni koni a ye yan yah are be ba hiruwho rinyi toah mbar hah nah ku bai mabai kad ke dari kuku mai ri dari kuku məiaku kah kad hah. Kuh nuna akini chewa bye hah bie shaa ne bye hah kah bye hah baa yan mrig sa mdəg bye hah bumai nzəm nbəi hah nah jiri mang nang shi beshiu hah nang yi nəm nang yi avəri kuukuh mpər hah nəm nang yi nəm yonda amere aneh rig shi beshiu nəm ama meh mre dāńhí kwoh nəm nzəg beshiu hah nzəg bəi are ake məripen nang ri kuh kah dang yi fag shaar yí fag fag fag bəg fag are byw wāh ni nah bəg fag abo yau beshiu bəg bah a sansan bəg jir laghi a kurumam yəg bahuruhou bəi toh mah sid a nanəm daun bashe tunda anəng yi nəm bye hah kanf nəng jiri rig ake you wah ri yi bəiswab bəg mpər hah mang nbəi swab bəg npər hah mang izəm bah nzəm nrəg sah nah ake mrig təd a wuuh aswama məi zium ke a nəng yaa anəng ye woí darí she bəg yak mye woī darí mkah bəí mah umarni are yau bahuruhou bəg yaa abəg yag abəg yag gyabai dari shee ri kashi pena abəg gab dari she kashi pena ahh a wuh zaa ahah akuh zəg ahah swoh hubba nma bəg yiri mpər bashe ka gani kani nəm rig nong gbar nəm rig dab abai bai nəm kad ayau pəin bəg mpər bashe ama yadda a kurumam sah. Buh ba she yeh zwoh nənəm bayaimang ba huru hou yi buh al’ada yí ba huruhou buh ala’da yi dəg akhad ye re ake yau pəin. Pena wah ri ama woi a mang kinau ziun sidyai ake yau beshiu yi a yi shii bəg agunah drī ake yau jena zaah yo ri bubəg beshiu bəg jibə re mzəg misalu daun jibə hubba ma naun bujiu mpər ba hubba sid yai gbama bəg fad mang npər bah sid yai shaa bəg huu rig npər bah hubba sid yaī zaa bəg huu rig kuma bəī npər rog a gunpər bah she abanəm kpag kpag agunpər kuru ne agunpər bəg shaa yi bəg ba huruhou bəg ma woi ahah bəg dang whuin toh ba hah sid yaí nah mm nəng bəí ake funikhau mai bujíu hah kuru rig dəg mrig ghab agunpər mrig ghab ahah mrig ghab ahah mrig ghab ahah bahhuruhou rig ghab dou jirikaimang bəg yi nəm kini yi aba kpag kpag yi bəg gbama nəm re bam toh mpər bashe shui she bəg rig wab jiri bəg rig wab jiri, jiri wabbah abə rig wabbah shie bəg yi bəg rig woí npər bah kwoh bəg gbama nəm bam re reh? Məng npər bah kwoh irig waab bah re reh ashe ba huruhou ake bəg woí ake yau bah yī shíí jena hah so yanzu akah ma rig shad shar ayau pəin buwuh atau swoh a bəgzin sid sid mrig bəi karí bəg bahuruhou bashe bəg rig dang yi gwabnati ri ake yau gwabnati. Mpər bah a nang wa avər ye maí hah fa mpər ba hubba bəi khad məi ake nwoi bəg bayaimang, bəg rig whah voh yaí jirikaimang buh atau nəng dang yi gwabnati, gwabnati mpər bah bəi khad ake behah ri yi hane yi bəg mang bəg kah sid daun nəi bəg zwoh gwabnati zwoh gwabnati rí bah abaibai ama rig khad asansan awang a rig khad ah baaibai re asasan re bəg rig dang yi gwabnati ri ga bah a yi rig sah sii hah so mpər bah shee kah gwabnati mah bəg jiriziumn nəm a təu bah bəg kah rig be rie mrig kwan kini agunpər bəg mah kwan kini agunpər rig bəg rig dang bəg toh bah a gwabnati zəmah abəg rig sah bəg sid daun naí bəg re zwoh gwabnati rí mkah sid daun rí zwoh mpər re beh gwabnati ri so bəg rig bəi mmah bəg rig bəi to ga bah a gwabnati zəm akah rig sa ake avəri yi ri syi hah bah hah pinə zium rig ziun nəm keh bah hah rig ziu nəm ke ama yi vak nah ri nah a nəng kwan kini a nəng yi ye hedin kai ri nang kuh zəg bəziun kəm ake yau wah ri mang bah amah təu kyak rig bəg rig bəi nah dəg nah bahuruhou ba she tena ba hubba sid ake yai nang gbad bəg swoh ga bah abəg rig sah sii hah yi kah yi rəg dang yi bahuruhou bah hah ri bahuruhou toh bumai ba yi woi sii hah ba a yi bəg wah nəm bam sii hah. Zəg kəishani yi ahah anəng dad zəg anang dad zəg dəg gwabnati nang zəg kəishani she rig dəg gwabnati she sheh gwabnati kah rig woi mang pinu kwoh bəg rig zon re mrig wab agunpər bəg hah re daun ba hah reh dong jivikaimang yi woi hah na agunpər bah hah dan yo bubah a bəg bəg wah nəm bam sih hah nəm daun bahah ake gau hah ri daun ahah so san kəng bubəg shaa yi bah hah saa buh nəm fyagha fyagha ziun wah shine bəg rig woi jiri atau aver bye bubah a yi she yai mkah rig dang yi gwabnati re pena wah bəg rig woi kai kəishani agunpəri bah ri mzəg kəishani bəg mkah zəg rig dang yi gwabnati sar wah bəg rig woi wang beshiu yi a yi shii hah na yi shi beshiu kaí yo rig zən dri tri re? Zəni sid a yai tru re? Ake yau pəin beshiu yi a yi sheh mare bedkuh ri aláda yi ake yi bəg wah nəm agunpər rig bag alada ye ke tru re? Alada a yi rig dang hah bawai kome ba alada yi shine yi shunne mrig shii beshiu re bəg agunpər yi re u. Zəg beshiu zəni yi neh re? Beshiu yi shii bəg dri yi neh re? Beshiu ri ʒhii bəg dri agunpər ma kiinu ke bəg yi ri yi rig shine beshiu bubəg ne re? Bubah she bahoruhou rig tag jiri bubah she ri rig kenah re mrig dang gwabnati yi nəg kenah ri averi bəg bai bəg wah nəm buh mai ashe bala mrig dang ake yau wah ri.